<noise> Gny tena ilà gny fitaovam-pitsaboa vonjimaiky rey zany. Raha reny soa avao laha atao antrano ao, satria laha ohatsy zany mandratsy zany iha, lafa rey avao zany ro analioliovanao fery iny zany na kovoky iny. Reny zany fa afaky manaliolio azy mandram-pandehananao andapotaly any hamonjeanao dokotera.